طبعًا مشروبي المفضل هو الشاي العماني <hesitation> طب إيش المكونات؟ المكونات -الش- الشاي الأسود معه الهيل ،والسكر ،والمي ، والحليب ،الخطوات أولًا بنغلي -الم-المي وبنضيف الشاي ، -بعد- بعده الهيل ،بعدين بنغلي المكونات ،ونصفي الشاي ،نضيف السكر والحليب، ونقدمه في الفناجين مع التمر.